Tembiu oyeapo vaera yaipota ipiaugue, oime tembiu ikavita yaiporu ötinigue ndive, erei ikaviyae oyeapo vaera tenmbiu mbae ipɨaugue ndive, jukurai yanderete öikavi vaera